بسم اللہ الرحمن الرحیم امر کہ نمے خبرے کہ کل بلوچستان نا مخلوق اور ہرا ٹائمان کہ 1947ٹی پاکستان علیحدہ مسک تو قرارداد ہرا ٹائما کہ پیش مس قائد اعظم پیش کرے تہ اور مسلمان تا اسہ یکہ او مُلک ئس یکہ کننگ ٹی اس تو انڈیا نا ہراکہ اسکہ صدر پیش کریر تہ اوکان پد 1947ٹی دا قرارداد کاریم مسک تو دافتے یکہ کریرک اور پاکستان ٹی ہرا مخلوق بس سر مس نن اے ٹائما اسہ یکہ او حساب کتابس ننا اس یکہ او ننا پہچانس اس ثقافت ئس اسکہ ہرادے کہ بلوچ بلوچ ٹی بھاز اسہ حساب کتاب ارے ہراکہ براہوئی ننا دا جہلاوان نا ہراکہ سیڈ ئنا مخلوقے دادے نن پانہ براہوئی۔1947آن پد نن پاکستان ٹی ہراکہ تینا انتے کرین کہ بھئی نن دا ٹی برینہ اوار خواننگ مرینہ انتئے کہ دا بھی اسہ مسلمان نا اسہ انت سے کہ بھئی نن مسلمانک کل اوار مرین۔ نن اوفتے بخیرٹ پارین بیاخیر کرین تا او داڑے بسر تو رہینگار حساب کتاب کریر اے ٹائما ننے ہراکہ پاریر کہ صوبہ مریک دا بھاز وختان پد ہنا صوبہ نا ہراکہ شکل ٹی مسک اوکان پد دائسکان ہم ہرا ننا مخلوقے حسابے نن چلینگ ٹی اُن ننا اسہ یک یکہ او حساب کتابسے نن براہوئی براہوئی ٹی اوکا پد نن بلوچ ننا قومے براہوئی ننا زبانے براہوئی نن ارین اصل بلوچ اُن بلوچ صرف دا اف کہ براہوئی اف ٹی تہ انت اف ٹی تہ بھاز قومو ٹی تہ ہراکہ نم سوچرے کہ ہزار قوم ارے ہزار قوم ہم مننگ کیک۔ تو ننا اسہ یکہ او حساب کتاب سے دا جہلاوان جہلاوانے ہراکہ خضدار ایریا بریک ٹی تہ قلات بریک ٹی تہ اے ٹائما خان آف قلات اسکہ قلات ڈویژن تو داسہ خضدارے ننا ڈویژن حساب کتاب دا ہراکہ پاکستان نا تاریخے حساب کتاب تو اوٹی ننا بلوچستان نا بھی ارے نن اسہ یکہ او حسابس ئس ننا اسکہ یکہ او پہچانس ننا اسکہ اصل۔ تو نن ہراٹائما یکہ مسُن ہرا ننتو وعدہ غاک مسسو ہرا ننا مخلوق تو ہرا ننا قوم تو وعدہ غاک مسسو اوفتا زیہا ہچو کاریم متوہچو حساب کتاب متو ننا ہراکہ باوہ پیرئیا قومیئا ہراکہ ننا ثقافت اس ہراکہ ننا بلوچی رسم ؤ رواجاک اسو اوفتے ہم بھاز دریر غرک کریرک ہراننا عزت اس او داسہ ہم عزت نا داسہ افک ۔انت سے کہ افک کہ پاکستان ٹی صرف نن ہنا بسُن شامل مسُن تو انت سے کہ شامل مسُن اوار مسُن کہ مسلمان نا اسہ یکہ او حساب کتاب نا مُلک سے اسہ یکہ او حساب کتاب سے تو اوکان پد ہراکہ ننا مخلوق ہرا ننا کوششاتے کریرہ ہراکہ دا قوم تو چلینگ نا وعدہ غاتے کریسو انتئے کہ نن اسہ ہندنو قوم سے اُن اسہ ہندنو بندغُن اسہ ہندنو پہچان سے ننا کہ نن ہرا تو وعدہ کرین تو او تو بے غیرتی نن کننگ کپنہ انتئے کننگ کپنہ کہ ننا دا وعدہ اے کہ بھئی نن نے تو ملون بلوچ نمے کلے خبرے کہ بھئی ہراڑے مرے چائے او بلوچستان ٹی مرے او ہرا ایریاٹی نن اسہ مَش ئنا مخلوق اُن ٹھیک اے جد ؤ مشل نا تو نن ہرا ہیتے کینہ نن ہرا وعدہ ئے کینہ اودے تینا نن ان شاءللہ ان شاءللہ تیاری کینہ کہ اوننا پھل برابر مرے۔ تو امر کہ نمے خبرے کہ نن دا پاکستا ن ٹی اوار مننگ نا انتے کرین اوکان پد کہ ارے جنرل ضیاء الحق ہرا ٹائما او تینا انت ٹی اسکہ دا ملک او ہرا ٹائما او صدراسکہ حساب کتاب فوج اونا دوٹی اسکہ چیف آف آرمی اس تو مولہ ٹی ہراکہ واقعہ نمے کُلےخبرے کہ مولہ نا ہراکہ خرزان ایریا نا ہرا مَشکو او دا ٹائما چُٹوک پکنک پوائنٹ ہم ارے ٹی تہ نمے کُلے خبرے کہ اوڑے ننا مخلوق تو ننا قوم تو ننا بندغاتو انت مسک۔ نواب بابو نوروز خان ہراکہ اینو پھگہ زہری نواب ثناءاللہ نا پہچانے ننا کل ئنا پہچانے تو اوتو انت مس او تینا سپاہی تے ہرفے ہنا مَش ئنا زیہا انت سے کہ ہنا انتئے کہ ہنا پاکستان تو نن وعدہ ئے کریسُن کہ بھئی نن نے تو اوار مرینہ لیکن او ننا ہچو ننے اوار کریر تینتو نن اوفتے تو اوار مسُن ہراکہ ننا خان آف قلات احمد زئی ہراکہ ننا خاندان اسکہ التازئی ہراکہ ننا خاندان اسکہ دا تو بسر اوتو شامل مسر ننا ہرا وعدہ غاک اسو او کل برابر اسو۔ لیکن او امر کہ ننتو اسہ ایلمی ئس مریک اسہ وعدہ ئس مریک او ننے آن اودے ننا پُلار ننا پنچانے ننا حساب کتابے ننے آن پُلار۔ تو اوکا پد نن مجبور ہم مسُن کہ بھئی داسہ ننا ننگ ننا نیاڑی ننا ایڑ لمہ نا گُد ہم محفوظ اف تونن مجبور مسُن کہ مَش تیا کان تینا کلاشن ئے ہرفن تینا حساب کتابے ہرفن کہ داسہ ہچس ننکہ بچتنے ننا پیرہ اے ٹائما ہراکہ ارے نواب بابو نوروز خان مَش تا زیہا ہنا کہ ہراانگریزاتو ہم جنگ کریسو اوفتے آ ہم دانگ آن اینگ کریسو تو او ہنار مَش تا زیہا جنرل ضیاء الحق ہراکہ ارے پاکستان نا چیف آف آرمی اسکہ او تو ہم جنگ مس حساب کتاب مس بھلو لڑاکو اسرہ کہ ہراکہ بابو نوروز خان نا فوج اسکہ۔ اوکا پد انت وعدہ کہ مس کہ بھئی نم ببو مش تیان شیف دھڑنگبو نن نمتو اسہ وعدہ ئس کینہ کہ ہراکہ وعدہ ئے نم تو قائد اعظم کریسس ہرا حساب کتابے اینو پھگہ او پارہ تے کہ بھئی مساوات محمدی محمدی مساوات کہ بھئی نی ننتو ایلمی اٹ چلوس نا ننا حساب کتاب نا ننا درد اسٹ مروئے نن اسٹ ایلو نا غمے کُنون تو نن اسٹ مرون ننے نمے ہچو فرق اف کہ نم بلوچستانی اُرے نن پاکستانی اُن دُنو ہچس ہیتس اف تو ننے او ہندا پاریر کہ بھئی نم دڑنگبو دا مش تیان نم شیفا ببو نن نم تو قرآن نا زیہا دُو تخنہ نن نم تو فیصلہ کینہ انت کہ نم پارے نما انت حق سے حساب کتاب سے نن اوفتے نما نمے تینہ۔ ننا بندغاک ایہن ہم کسسے ایلم کریر کسسے تینا سنگت جوڑ کریر تو او تو دھوکہ کننگ ننا بھاز دا ذہن ٹی ہم مفک کہ دا بندغ تو دھوکہ کین۔ تو نن ہمو قومُن کہ ہراتو نن اسہ وعدہ ئس کینہ کہ بھئی نن نا سنگتُن نا حساب کتاب نا غم ٹی نن اوارُن ہراڑے کہ نی ننے پاس نن نے تو برینہ نے تو اوارُن۔ لیکن نن ہمو قومُن اور نن اسلام نا زیہا تو تینا اُرائے تینا چُھنائے تینا باوہ لمہ ئے کل ئے ہم نن منپنہ کہ بھئی اسلام آ ہیت بسُنے پین ہچو حساب کتابس اف۔ تو نن ہُران کہ قرآن شریف ئے ہیسُنو حساب کتاب کرینو نن قرآن شریف آ بھروسہ کرین ننا ہرا مخلوق ننے بسس اوڑے پیغامے تسس نن دھڑنگان شیفا بسُن ننا بندغاک بسو حساب کتاب اوفتے تو انت مس۔ او اوفتے دا ٹائما ہلکر ہتھکڑی خلکر بے گواہ ننا بھلو بھلو بندغ مس حساب کتاب سکھر نا ہراکہ لاڑکانہ والا جیل اے اوٹی دریر ننا بھازنگا بندغاتا پھانسی ہم مس حساب کتاب مس گُٹو ہم مسو تو نمے دا کلے تاریخ نا حساب کتابان کُلے خبرے نمے کلے سمائے کہ بھئی بلوچ قوم تو بلوچ براہوئی تو انت مسنے انت حساب کتاب مسنے اودے اِلے اوکان پد کہ ارے ہرا ٹائما کہ جنرل یحییٰ 1971ٹی کہ ہرا ٹائمابنگلہ دیش یکہ مننگ ٹی اس دا ملک آن ننے اونا ہم دکھ اسکہ یار ننا ایلم اور ننا ساتھی او ننا حساب کتابو نن دافتے امر اِلین امر نن پان کہ بھئی ننا ہراکہ رہی ئنا ہمسایہ اے ننے پیشتمہ او پین جاگہ سے آ کائے دا گڑاٹی کبھی بھی نن متنن اور دا گڑائے نن منپنہ ہم اینو ہم پاکستان کہ ننا اسُل اُست پاپک کہ بھئی کسس دا مُلک ئنا زیہا بدو ہیتس کے حساب کتابس کے۔ تو اے ٹائما نن ہرا کہ وعدہ غاک ننا بھلاک کریسو اوفتے ٹی نن ہُران حساب کتاب کرین تو دا پاکستانی ہرا قومے او تو ہم نن پارین کہ بھئی نیتو نن اوار سلوکُن دا ٹائما نی تینے یکہ سمجھپیس نن نیتو اوار سلوکُن نی انت کیس نن نیتو اوارُن اوکان پد کہ ارے ننا ہراکہ بھلا بندغاک اسو حساب کتاباک اسو جنرل یحییٰ خان انت کرے اودے اِلے اوکا پد جنرل مشرف ہراکہ اسکہ چیف آف آرمی سوئی گیس ٹی ہراٹائما 2005 آن پد ڈاکٹر شازیہ سندھی نا ہراکہ مسئلہ شروع مسک اونا بارسٹ نا انت خیالے نی انت پاسہ کہ بھئی انت مسک انتئے کہ نن کسسے اگہ تینا ہمسایہ کینہ حساب کتاب کینہ تو اونا بارسٹ کبھی نہ غلطو ہیت کننگ کینہ نہ اونا بارسٹ نن کبھی غلط سوچنگ کینہ تو او تو ہرا دا پاکستانی ہراکہ حساب کتاباتے کریسو اسہ کیپٹن ئس اسکہ ٹھیک اے دا پاکستانی فوج ئنا تو او انت کریسس تو تہ او تو بسس بد کاری کریسس حساب کریسس نن ہُران کہ بھئی دا بلوچ نا بھاز اسُل بے عزتی نا ہیت سے ننا معیار نا زیہا او بسُنے حساب کتاب کرینے تو دا کہ نن کبھی برداشت کننگ کپنہ تو نواب اکبر خان بگٹی ہراکہ نے خبرے کہ اینو دا ٹائما دا دنیا ٹی افک بلوچستان نا دا حساب کتاب دا سر زمین آن او ہمہ ہنانے ننا دا پھلنگا وطن آن او ہمہ ہنانے ٹھیک اے ننے خبرے کہ بھئی نن انت سے تینے آن اِلانُن انتاک ننے آن ہنانو اور نن ہخس دا ٹائما یکہ رہینگوکُن تو نمے کلے خبرے کہ بھئی ہرا ٹائما دا جنگ شروع مس حساب کتاب مس انت سے کہ مس کہ بھئی دا بندغ بسُنے دا بندغ تو دا بدکاری ئے کرینے حساب کتابے کرینے تو نن ہنا کہ اسکہ نواب اکبر خان بُگٹی اودے پیغام تس کہ بھئی کُلو تس تہ نی برَک نی بر تُولنہ نا ہراکہ حساب کتابے نی کرینُس ہرا مسئلہ ئے نی کرینس اودے نن نا چُٹفنہ تو انت کریر کہ بھئی نن حساب کتاب نن تو فوج اُن نی ہراکا حساب کتاب نا بسُنس انتسے کہ نن نیتو تولن ننا انت حسابے نا انت حسابے نن نیتو کبھی تولپنہ حساب کتاب کپنہ انتس مسُنے مرو آئندہ ہم مرو لیکن نن گڑا ہنا کرین کہ بھئی نی اگہ داہیتے کیسہ کہ نن کرینُن اور کرون تو نے خبرے کہ بھئی بلوچ براہوئی اور باقی ہرا قوماک بلوچ اٹ بھی اریر کہ بھئی دا کبھی بھی تینا بے غیرتی ئے زیہا برداشت کننگ کپسہ منپسہ کہ بھئی نی اخس دا ٹائما طاقت ارے نے اخس نی طاقتورُس لیکن نہ نہ نن ہم داخس کم افن نے آن ٹھیک اےتو نن ڈاکٹر شازیہ نا ہرا مسئلہ اسکہ او نن تولتوس حساب کتاب کتوس آخرا ہنا ہیت مس کہ بھئی نی دیرُس نن دیرُن ننا ولا ہنا ہیت مس کہ بھئی بس ٹھیک اے نی دیرُس نن دیرُن گڑا نن نے ہُرنہ نی دیرُس اور نن دیرُن۔ تو تُوسرہ مسئلہ ئے حل کریرہ تو بھاز جوان اس لیکن تُولتوس دا مسئلہ ئے حل کتوس۔ اوکان پد کہ ارے انت مس حساب کتاب سوئی گیس ئنا اسہ بہانہ ئس جوڑ کریر کہ بھئی دا سوئی گیس ئکہ بسنو مخلوق بش مسنو اور جنگ کیرہ اڑے بھئی ننے نی اگر دا ٹائما لنگڑ کیس بینگُن کیس ملاس ہم کیس ننے نن کل ئے برداشت کینہ تینا زیہا دا قوم کبھی بے غیرتی ئے برداشت کننگ کننگ کپک۔ انتئے کہ نن اسلامے ہناخس مننہ ہناخس مننہ کہ ہمر کیسہ او با دا ایمان اسکہ تو ہنُن ہم نن مننہ تہ تو بقایا بے غیرتی نا ہچو ہیتس ہم افک اسلام ٹی ٹھیک اے ۔نن ہم ہمو قومُن کہ نن بھی کبھی بے غیرتی ئے نن منپنہ حساب کتاب کپنہ اوکا پد کہ ارے نمے ہم خبرے دا حساب کتاباک ہرا حسابا مسُر ننا بھلا ہرا ٹائما دا ٹائما کوپہ اسکہ ننا کاٹم اسکہ کاٹم نا نن تو پان کہ بھئی دستار اسکہ نواب اکبر خان بگٹی اوتو انت مس ہرا حساب کتاب مس کہ نمے کلے خبرے دا ٹائما ٹھیکے پورا دنیائے خبرےصرف پاکستان نہ اینو پھگہ کہ نیٹ ئنا حساب کتابے کلے خبرے کہ بھئی انت مسُنے انت متنے۔ خان آف قلات آن نی ہلیس نواب اکبر خان بگٹی نواب نوروز خان آن ہلیس باقی ہراکہ ننا غوث بخش مری اے بالاچ مری اے انتسے آن ننا ہلیس اینو پھگہ اخترجان اے مینگل اوکان علاوہ عطاءاللہ مینگل تو دا کل ئتو انت مسنے انت حساب کتاب مسنے اینو ہم 2025 ٹی کریر۔ نمے ہم خبرے کہ بھئی ننتو انت مسُنے انت متنے ہرا حساب مسُنے ہرا حساب متنے ٹھیکے ۔تو نن حساب کتاب ننا ہر دے بندغاک بے گواہ مننگو حساب کتاب مننگو بھئی نن ہرانگ کان دیرے پان انت پان ٹھیکے دا قوم ای ہم پاننگ ٹی اُٹ داسہ کہ بھئی ہخس کمزورے ہخہ حساب کتابے اینو نی تینا ایلو صوبہ غاتے ہُرک حساب کتاباتے ہُر امر کہ پنجاب اے امر کہ کے پی کے اے نا امر کہ نا سندھ اے نی اوفتے ہم ہُر اسہ نظرس نی ولا ہم بلوچستان آ شاغ کہ بھئی بلوچستان تو نن انت کرینن انت کننگ ٹی افن۔ کنا اُراغان اگر اسہ گڑاس پیشتمک تو نی اوٹی کنا بندغاتے دپیسہ حساب کتاب کاریم ہم کپسہ مزدوری ہم کپسہ نی اوڑے کنا بندغاتے تخپیسہ نی اوڑے ہتہ پنجاب نا بندغ کے پی کے نا بندغ باقی نی پاکستان نا ایلو جاگہ غاتا بندغ سندھ نا ہتہ برک تُولف تو لازمے ای تینا حق ئکہ کبھی اسہ دے بش مروٹ کہ بھئی یار دا کنا حقے حساب کتاب کنا اُراغان پیشتمنگ ٹی اے کنا زمین آن پیشتمنگ ٹی اے۔ ای دا ٹائما نیتو ملانٹ اوار مسُنٹ دا تو کنا انسانیت اے کہ بھئی نن نی سوچان کہ نن کل مسلمانُن اسٹ مرینک لیکن نن نے ہنا داسہ ہم کُلوئے تینہ کہ یار نی ننے آنُس نن نے آنُن ٹھیکے نی پیشن افیس نن ہم پیشن افن تو ہراکہ ہیتے حساب کتابے دا ہڑدے نا بے گواہی حساب کتاب ننا بندغاتے ہفنگ دننگ غیب کننگ غصب کننگ حساب کتاب دا بھاز اسُل اسلام ہم داگڑائے منپک اور بلوچ ہم دا گڑائے منپک لہٰذا نے ہم خبرے حساب کتاب کہ بھئی بلوچ انتسے اور ہرا حساب نا ننا پہچانے ننا ہراکہ باوہ پیرئی آ رسم ؤ رواجاکو ننا دوداکو ٹھیکے اوفتے نن نی تنگ کپہ حساب کتاب کپہ ننا پیرنگاکو باوہ غاکو لمہ غاکو دافتا گُداتیا حساب کتاب دافتا دستاراتے کبھی بھی نی تنگ کپہ حساب کتاب کپہ دافتے اسہ تینا بہانہ ئس جوڑ کپہ نی کہ بھئی دہنے یا حساب کتابے بقایا نے ہم خبرے حساب کتاب کہ بھئی اٹ سال نن 1410آن ہلیس کہ ننا اسہ یکہ او حساب کتابس اس ننا یکہ او باوہ پیرئیو اسہ ننا رسم ؤ رواج دوداک ننا اسو حساب کتاباک اسر اور نن مُست آن ہمرو مخلوق مسُنن اور ہم ہمرو مخلوق اُن ٹھیکے ۔احمد زئی التازئی بلوچستان نا تہٹی نے ہزارا قوماک ملور ٹھیکے نن تو دا ٹائما ہر قبیلہ نا ہر حساب کتاب نا بندغ ارے کسسے تو نن اینو اسکان ہم حساب کتاب کتنُن باقی مزید ہم نن کننگ خواہپنہ ٹھیکے ننا ہنا دا حساب کتابے کہ انت مسُنے ہرا حساب مسنے ہرا حسابا متنے امر کہ ہرا ٹائما پاکستان یکہ مننگ ٹی اسک نم صرف قرارداد ئے تینا نم جمع کریسُرے تسسرے مونی کریسُرے قائد اعظم ئے خواہفین حساب کتاب کرین کہ بھئی انتسے کہ نن اسہ ترازو نا اسہ سیڈ آ اسہ پلڑ ٹی تہ نن قائد اعظم ئے تولفین اوتون خیسُن تول کرین اودے تسُن سہی اے۔ تو اوکان علاوہ ننا بلوچ نا رسم ؤ رواجے ننا پیرئی آ حساب کتابے کہ دشمن ئس اگہ ننا اُراغا ہم برے ننا بندغاتے خلکُنے حساب کتاب کرینے ننا اوتو مُدہی گری اے نن اونا شکل ئے ہم ہُننگ خواہپنہ لیکن او ہم ننا اُراغا برے نہ تو تینا نیاڑی تے ہتے حساب کتاب کے کہ بھئی ای دا ٹائما بس انتس پارے کہ پابو کنے غلط مسُنٹ واقعی ای غلطُٹ تو ای تینا منوہ حساب کتابے منوہ تو نم انت پارے نما دُوٹی کنا لخ ٹی تو مسئلہ ہم حساب کتاب نن اودے ہم بشخنہ نے ہم خبرے کہ بھئی بلوچ نا حساب کتاب دا تینا کبھی بھی ہیتان ہڑسینگپک حساب کتابان ہڑسینگپک۔ تو نی دادے ضد ئنا ہم پِن تننگ کیسہ باقی پین ہم پِن تننگ کننگ کیسہ تہ اونا حساب کتابے دُشمنس ہم ننا اُراغا برے نن اودے ہم اللہ ناحساب کتاب کہ بھئی معاف کینہ بھئی ہراٹی اللہ راضی اے نن اوٹی ہم راضی اُن۔ اوکان علاوہ تو فاطمہ جناح ہراٹائما بسک داڑے نن اودے انت کرین کہ بھئی اودے تُولفین اسہ سیڈا ترازو نا ننا خان آف قلات تُولفے تہ حساب کتاب کرے تہ او تو ہم ننا وعدہ اسو حساب کتاب اسُرک اوکان پد ہرا حسابا نن اوفتے بیا خیر کرین داکا درین ولا ہم ننے اوفتے رخصت کرین حساب کتاب کرین او ہنار ایڑے سر مسو حساب کتاب پدا ہم نم یکہ مسرے ننے ہخہ بھاز خوشی مس کہ بھئی مسلمان تا اسہ یکہ اوحساب کتابسے یکہ او اسہ پہچان سے الحمد للہ نن کل مسلمانُن دا ٹائما تو باقی نم داسہ ہم ننتو چلینگ ٹی اُرے حساب کتاب باقی ننا ہچو حساب کتابس نمے آ افک لیکن لہٰذا دا ہڑدے نا بے گواہی حساب کتاب دا لمہ غاتا خڑینکاک دا ہوغنگاک دا بھاز ننے ستائفینو بھاز تنگ کرینو لیکن دافتا نن لہٰذا ہنا پانہ کہ بھئی دا حساب کتاب مف ہمر کہ بلوچ نا پہچانے حساب کتابے نی اودے اِلے ہمون مرے مُستان با مرے تو بقایا ننا رسم ؤ دوداتے حساب کتابات دافتے کبھی بھی چیڑفپہ حساب کتاب کپہ انتئے کہ نے ہم خبرے ولا ہم ای دا ہیتے اسہ وارس کیوہ کہ بھئی نن بینگُنی ئے سہینہ لنگڑی ئے سہینہ ملاسی ئے سہینہ پین ہم ہیتاتے حساب کتاباتے سہینہ لیکن نن تینا زیہا کبھی بھی دا سہیپنہ کہ ننا ننگ ئے اسو بریر پیشن نا بندغس یا ننا ہنا علاقہ نا اسہ بندغس برے تنگ کے تے حساب کتاب کے تہ اونا کاٹم نا زیہان او گُدے دڑیفے حساب کتاب کے دا گڑائے کبھی نن منپنہ ٹھیکے اوکان علاوہ نے خبرے حساب کتاب کہ بھئی دافتو نن انت حساب کرین انت وعدہ ئس کرین امر ننتو دا بسو اوار مسو لیکن نی اسہ وارس ولا ہم تینا تاریخا نظرے شاغک کہ بھئی نی انت کریس نن انت کننگ ٹی اُن۔ اینو ہم اگر کسس داہیتے پائے کہ بھئی پاکستان ای دا کروٹ یا اے کروٹ کبھی بھی مننگ کپک او وخت بتنے کہ نن پاکستان نا بش مرین انتے کین حساب کتابے کین دا ہیتے اسُل مننگ کپک کہ نن سوچنگ ہم کپنہ کہ بھئی دا اسلامی مُلک آن نن سیڈ مننگ کین یکہ مننگ کین نہ نن نی ایلم مرون چلون پین اسہ مُلک سے تو بھی خنو کہ بھئی دا اسٹ اواینو نا زیہا دا اخس وام ارے دا اخس وام ارے ہردے نی دا ٹائما آئی ایم ایف نا بننگ ٹی اُس شیفا وام تیان بننگ ٹی اُس نیتو نا ہراکہ چُھناپیدا مریک صرف بلوچستان نا نہ پورا نا پاکستان ٹی ہرا چُھنا پیدا مریک لمہ نا پھڈان ہرا ٹائما ہرا ٹائما او پوسکن ودی مریک تو اونا زیہا پنچ شش لکھ رُپئی وام مریرہ انت سے کہ مریرہ نی دا ٹائما بالکل قرض ئنا شیفا بسُنس وام تا شیفا بسُنس تو دا گڑا حساب کتاب دا ننا دا لیڈراکو حساب کتاباکو بھلاکو ننا دا ٹائما او ننا مُلکے چلیفنگ ٹی او حساب کتاب کننگ ٹی او اوفتے ہم سوچوئی اے کہ بھئی نن دا مخلوق تو دا عوام تو دا حساب کتاب توانت کننگ ٹی اُن ہرا حساب کننگ ٹی اُن صرف تینا نی حساب کتابے ہُپہ کہ بھئی کنتون اُلاخ ارے حساب کتاب ارے کنا اُراٹی ہر گڑا ارے کنا دے پہ دے آن حساب کتاب جوان ہنسہ ٹی اے کنا پیشن تیٹ جاگہ غاکو حساب کتاباکو دا گڑانہ لہٰذا نی تینا مخلوق ئے ہم ہُرک کہ بھئی انت مسنے امر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہراکہ وقت مسنے حساب کتاب مسنے او امر حکومت کرینے حساب کتاب کرینےنی ہم اسہ لہٰذا ہندنو حساب کتابس کرک دا فراڈ دا روغ دا حساب کتاب دا مننگ کننگ کپسہ حساب ہچو حسابسیٹ مننگ کننگ کپسہ بقایا نن ہم خوشُن کہ بھئی ٹھیک اے نن دا ٹائما کل آن اسہ بھلو حساب کتابسے اُن ننا ہراکہ دُشمن دا ٹائمانی انڈیا سمجھس اسرائیل سمجھس دا ہم ننے آن اسہ لڑزہ سے ٹی او انتئے کہ بھئی دا ملک ہم اسہ حسابسے آ ارے کہ ہرادے نی پین ہم پن تننگ کننگ کیسہ کہ بھئی نن بھاز اسو بھلو حساب کتابسے ٹی اُن ننتو ہر اسہ حساب کتاب ارے ننتو ہر اسہ اسلحہ ارے کلاشنکوف ہراکہ نا ارے ٹھیکے ون ڈولیکو نا کلاشناکو ہرا حساب کتاب ارے واقعی ہم ارے نی لہٰذا صرف تینا مخلوق تو تینا بندغاتو ای صرف دا پاننگ خواہپرہ کہ نی بلوچستان نا نہ پورا نی تینا پاکستان نا حساب کتاب نا مخلوق نا نی زیہا اسہ خنس شاغک نظرس شاغک کہ بھئی کنا مخلوق امرے ای انت کننگ ٹی اُٹ او انت کننگ ٹی او۔ لہٰذا دا حسابا نی بسُس حساب کتاب کریس نن کل خوش مرینہ حساب کتاب مرینہ اسٹ مرینہ ایلم مرینہ۔ داسہ ہم نے آن دا کپنہ کہ بھئی ہرا نی ننتو کرینس حساب کتاب کرینس نہ مریک وخت ئنا زیہا حساب کتاب مریک اسہ دے موسم امرے اسہ دے امرے اسہ دے تہو اے اسہ دے چرک اے اسہ دے باسُنے اسہ دے یخے اسہ دے ہرا حسابے اسہ دے ہرا حسابے دا مریرہ کارہ ٹھیکے واقعی داسہ ہم نی تینا ہُرک کہ بھئی ای انت کننگ ٹی اُٹ ہرا حساب کننگ ٹی اُٹ۔ بقایا براہوئی ہراکہ ارے بلوچ انتئے کہ دانا اسہ تاریخ ٹی ارے کہ بھئی ہر اسہ بندغے اونا حق ہمو حسابا مِلو اونا حساب کتاب مِلو کہ بھئی نی ننا کبھی بھی روایاتے حساب کتابے دوداکو ننا رسماکو دافتے نی کبھی چھیڑفپہ۔ انتئے کہ دا اسہ بھاز غلطو حساب کتابو کاریمسے نی ہرادے کننگ ٹی اُس ۔اور دا کننگ ٹی صرف ننتو نہ ہر نا حساب کتاب ٹی ہرا سیڈا نی کاس ہراسیڈا ہراکُنڈا نی تینا خلیس انتے نظرے تینا شاغس او ہم ہنُنے کہ بھئی دا حساب نہ بقایا نی انت کہ پاس ہرا حساب پاس نن نیتون اوارُن نن نیتون چلون حساب کتاب کرون ٹھیکے اوہنو ہچو ہیتس اف کہ نن بش مرین اینو مشتے آ کان نن حساب کین دا کین اے کین ہچو ہیتس اف مَشتیا ہنوکاتے ہم نن ہنا پیغامے تینہ کہ بھئی ببو نم مَشتے ٹی حساب کتاب داانت کننگ ٹی اُرے ببو نن کل اسٹ مرینہ دا ٹائما نن ہُرن کہ بھئی ننے ہرانا غلامی نا حساب کتابے دا ئے کبھی بھی نن مننگ کپنہ کہ بھئی حساب کتاب نہ ننکہ یکہ او حساب سے ننا الحمد للہ ا ٹائما نن کل مسلمانُن حساب کتابُن ٹھیکے بلوچ مرے ہرا قوم مرے کل مسلمانُن نن تو بقایا دا کل نن اسٹ مرون حساب کتابس کرون دا وام تینا ختم کرون دا آئی ایم ایف نا ہرا کہ شیفاٹُن نن دا کہ ختم مرون گُڑا گڑاس ننکہ جوڑ مروئے حساب کتابس مروئے ایہن ہم ہندن ننا ہر اسٹ ئس تینا مون اسہ دانگ اسٹ اینگ اسٹ اینگ دا حساب کتاب مفروئے ٹھیکے۔ داحساب کتابے تینا الیبو کل نن اسٹ مرون حساب کتاب کرون گڑا ننکہ گڑاس مروئے باقی پین ہچو حساب کتابس مفروئے۔